Zaho aloha mbo tsy niketriky ana amy Micro-ondes zao indraiky. Ka tsy haiko hoe manao akory fanaova anizao fa sasany aloha mety mahay fa tsy tsy mahay tsy mahay anizay.